A animal, a gu a sia kain animal a important, pinapo. Te kahet me mua lam a gu pinapo, kahet boi me moa lam, hare na tara poaj te sahan me ria hihin, <hesitation> lo baim sem, te mat ua na katun, natung e nom a gu. Pinapo has, gu-gu lam e hol e nam iau a fifty kina hundred kina tara sia gu, be lam te kahet ne nam, siau hiningal jiu hualu hiningal. Kajen hamas a no be lam te hahol hamanas ne nam, lu e nam a moni, be lam te hol e nam a sah a ka te mangil e mu lam. Hol e mua lam u school pi, taguh e mua lam e seh te la no turu hatatei, especially tar masal tamulam, je hol e mua lam, <hesitation> kat e mua lam a miji luma, na min ka panahas te nit e mulo han a family. Mes a ka has te lo e mua lam a moni pinapo, hare na te ka sila ua mu lam e heh i tol, jiien. <noise> Revan na hoat ar, lam na hoat a nam, kat e nam <hesitation> hoat e nam a jiien, la mum hanak a nam. Hanak hakap e nam a jiien, ne lam ma hatoan a ien town, market. Lu e nam a moni tara jiien, hol pon nam a ji kanen, ji hasiko tara masal, na ji mes ji moni sosoat me mua lam pinapo, na hol e mua lam ji sah te mangil e mu lam pinapo. Mes has a min ka te lui e mua lam a moni, hare ne lam lep e nam u kuban, lep e nam u kuban be lam tena hahol mua tara toan. Hahol mua tara toan lu has e mua lam a moni, taguh e na te pal tapa sila wa mulam i pinapo. Sia u poaj, tei u tabikal hamas e nouk u hiningal tara poaj nien, ba sia meinien mat hamas nam i loun, hare ne ru mas hititik toroman. Ma ka nah, la nam be me hasal hamas ni pinapo nah. Me hasal ni pinapo, masal la rim tara bongbong, ru me ngot hamas er a meinien te soh u. Soh enah me ka no be ru la rin be na hat hamas er a revan. "Eih, lam e ngot e mum a meinien, meinien e mat-mat a nam be me hasal ni Binoukoon. Ri la ro be ri tena ngejngej bitan e ru be ri te ha-hagual er, kat hakorim e nou a pinapo." Ba revan e soat hamas e rin a min niko, kilat, ru na ngejngej hamas er a meinien. Pal te hasal a meinien e nah, korem na min roi nah e mat. Lu toroman u sou sia-sia sukut bu hualu hiningal te ka u korim tara meinien e heh i lis. Kei, mes u poaj, sia u poaj be lam na hoat a nam. Poaj ne heh, silohon kai i Yameng. Hala hamas e mul a masal, hat e nam a masal. "Na tarangau boi e mum e lam tu silohon. Lam na tsitsibil i mu ien tara bong." Masal la rin na lui er a silohon, touleh, hois e nam a min sitiring be lam e la hamas a nam, na tsitsibil i nam. Poaj tumu tsitsibil u lam e nah, be lam e lesles e nam a min jiien. Lesles e nam a min jiien, ka no, be lam la poaj i mum pinapo. Mes u poaj, be lam na hoat sai pon nam, mes u len tanou. Lam na hoat a nam, hoat hakap a nam be lam les e nam a jiien, lam ka nam, latu e peke hamanas be lam la poaj i mum. Golan nam i kolan ba <noise> sia pean jon te ka pan ni kotolan, be lam, iau a mes tuku la gon men rangat elia, "Ih, masal jon nien mei ta mamatout u te ma kaka ua ria ru ien tara pal nien tur kuhil?" Be lia hat e nouk eru hat e nouk eiou, "Mei, ru lalien hakap eiou, ru mei ta tuan mataut u noa no latu kuhil i no ru ma ririput ra ien." "Uuh." Be lam la mul-lam la mul be lam na la sep e mul a masal eru sotom tara tou galas. Hare na jiien e nah, jiien has lui e mua lam a moni. Masal e hoat ar skel er, lu er a ji moni, hol e ria ru ji sah te mang Hare ne lam heh mu na hoat has, lu has e mua lam a ji-ji-ji moni, hare lam e hoat a nam, les e nam a jiien, be lam te hahual e nam, lu has e mua lam a ji moni. I roman hamas ien, pean a kekerek, hoat a no, prai e na jiien, hahol no lui e nau a ji moni tanou a ji pikei na sah sah e mangil hakot e nou. Kei, be ka la nam i ka, i, ka me na sia pal e heh Yameng ka me na kiu. <noise> Sia u poaj be lam la mul, na babang a nam tara kiu kame nu sia u roi ka ni popoan turu, tara kiu ne heh. Ka ni popoan tara tol kove, ka si no ka me na min maroran, ka me na min jiien, ka ra tara kiu ne heh. Lo ngot e mue iau be lo te matout o nom, kova kiu ne heh kiu notoku ni manas. Roman ka notoku no. Sapos a latu e balan a no, be lo te longon e nom te tsigur wa no liale, te tasu wa nou tara kiu ne heh. <noise> Manas <hesitation> manas has e loun. Kovi roman ien, lo na ngot e mua kiu ne heh hare ne peki susul o no, mei sai hamanas ta loun u. <noise> Masal lalah, jin la u ru Suavi, ne ru lah. Roman mei sai tara sah <noise> karan <noise> tanou spit kuru no. <hesitation> Mes u poaj lam e susua nam i Sal <noise> sua nam i sal be lam hoat a nam, hoat e nam u kesa, jiien. Sah sal e nah hare na peki ka ni lehan, lam mei ta lala mat u be lam tena hoat mua heh. Kesa ne heh ka ritoa no na te jin para wa nou, kajen haraeh kuru no bete para no. Jiien has tanou nah, lulu haraeh tun pasi no, hoat a mu be lo te nange e mu te les me mua lo <noise> a jiien ni Sal. Sal e ka ni popoan na tara mes a tol na tara mes a tol. Peki ien ka ni popoan tara loun. Iau ku a ji haharoi.